हाँ, कुक्कड़ अपन आवाज पहाचानी सकज। जब चूजा छोटो होवे, तो माँ मुर्गी को बोल समझे अने उँका आवाज पे दौड़े आवज| मुर्गा अपन बांग से अपन क्षेत्र को घोसित करवे अने दूसरां मुर्गां से अलग आवाज करवे। मुर्गियां आपस मं भी बोलचाल कर सके अने अपन समूह को आवाज पहचान सके। जब खाना मिले या खतरो होवे, तो अलग-अलग आवाज निकालज। ई सब दिखाकी कुक्कड़ अपन आवाज समझ सके।